Irẹyé ti aghan nẹ usé oronron use re o, éè sé use fiti fiti gba di gara usé gba mu ogho gbe oláàre gba fo gere ni ubo ti ireye gha and mo like oniye gingin o ka fo oronfo o ma no fo oronfọ o san mo ka like one and mo ka like o ne to girojin a urun ti mo sé wé buru mo bi e urun to mo sé ghete buru mo be mo gin use eren ruo like ro tori o ne ma gin urun ti osé éè ghele san o wa wa gba bi e gin o ma urun ti o san biri urun ti o buru nean mo kalike o oniye eju eren né oláàre kẹrẹn mo ka like oma ti o ka mu ọghọ gbẹ osa biri ọre ti tié ti kporo to mu ara mu to ale gba <hesitation> gba mu ọghọ gbe osa biri ore ma mo like usé eju eren wé ke ren mo like usé ro mo like oniye keren gingin omo inoe and o ne ve keren ma urun o san mo ka like ma mo like use ghan dede and oláà mi keren mo like ireyé ti o fem urun to fen iubo dede ma fen itsekiri do ka fen a gin o ne to fen o kpi ma ubo ti oritse gha so me like urun tio fen oniye to fen méè fe eriri to fen somo like ighaan dede mo kpé like oniye were gingin o ne mi gba sen oritse emi ro dede owun o gba sen oritse é sé a sé gingin gba usé mu yẹrẹ tó tó ale mo jolọ ri gingin o nẹ ka fo gba sé usẹ oritse mo gin mo fe ofo o ne gidigbo ọrọnrọn oni yé but mi like use égbe eren then usé gingin à ukun oritse mofe owun mó mọ fe ma ighaan wé mo likero okáre keren mo like oma ti o gbo to osa biri oré owun biri o ne ti o ka gba ọrọnrọn ekọ ireyé bọbọ wo ma mu eko gbe aghan ọrọnrọneko ren o ewa gbadé ké a wa gba sé urun and eyé ghan éè straight ni ira ẹrẹn but iren bọbọ wino <noise> aghan ma eke ti wo mu gbe ọrọnrọn wo mu gbe ama ghele check ara ro gin urun aghan no sé wé aghan téri urun ti o san me inọ but aka ri ẹkọ ọkan gingin eko eyi wé gin o san o gin éè sé eko bukun di aghan sé urun bukun o oron ron eko ti wo wa mu addin eyé re gba san ireyé bobo wino a wa gba ẹko wé wo ma rélé sé usé ni eko wé mu gbe oruitse urun dede ka san iréyé bọbọ usé ọkan keren ti mo kpe like ireye bobo wino a ma no bino <noise> wo ma ba ghan fo gege gin o to ren a gba ren o, a gba re Aghan mámo nọ ké si gbaké gba ri e gin á di mama éè si wa bé mi to wé or di sister éè si bé mi fọ dé mi gba lé were mo gin o nẹ jé mo ka like si gin ee gbe goge su su gban àle o mu ọgho gbẹrẹ usẹ jẹ eren wé mo like rol and mo kpe like usé ọkan were kinkin ukinkin ti a gba kin oniyé one ka kin oniye ẹrẹn ọrọnrọn usé rẹn esu mo me wo kakin oláàre éjuma ma wo ka kin ireye áà ró éju kilain wo ma kin ireye emi re dede furo and usé okan like kalike we gingin wo ka gbe ayor urun gba gbi ireye na nyo urun gba gbi ireyé fe éè bé gin wo wa bi urye fo wo wa fo ofo ti éè jọ ini emi re ayon run gba gbi ireye fọ igba bi olosaro fọ gba bi ira church fo éè sé ofo igara oronfo mo fin eju ighaan dédé mo fe ofi ro